Mweri wa mbere. mweri wa kiari. mweriwa gatatu. mweri wa kana. mweri wa gatano. mweri wa gatandatu. mweri wa mugwanja. mweri wa kanana. mweri wa kenda. mweri wa ikumi. mweri wa ikumi na imwa. mweri wa ikumi na igiiri.